Eka, da fantatsy ny akoho aza tompoñy da izy koa maneho fihetsiky firaiketam-po amy tompoñy. Rehefa mandalo ny tompoñy iñy da fa avy izy mañatona da manoriky ny tompoñy iñy. Fa no olon-kafa ty eo da tsy manato fa kaody kaody avao ndre ome haniny.